نوع المتحف المفضل عندي، أعتقد إن المتاحف التاريخية <hesitation> لأنه يعني إحنا ما ن- ما نقرأ عن التاريخ كثير أو ما نشوف أفلام وثائقية كثيرة عن التاريخ، فمسرح المتحف والمرشد أو الشخص هناك يشرحلك هتستمتع وتشوف كأنك تعيش جو من أجواء زمان ويعطيك تفصيلات، فتفهم شوية إيش صار فى الماضي إيش صار بالأجداد، إيش الأحداث اللي صارت، المعارك، فيكون عندك فكرة فكويس يعني.